Плоскогубц лозиманд барои доштани ашёҳои майда тоб додан буридан ё кашидани сим. Онҳо дар таъмири барқӣ васл кардани қисмҳо ё нигоҳ доштани чизҳои гарм ё сахт истифода мешаванд. Бо онҳо метавон симро бурид мехро гирифт ё қисмҳои тангро васл кард. Плоскогубц дар корҳои хона устохона ва техника абзори бисёр муҳим ва бисёрсоҳа мебошанд.